أولاً، أتأكد من إذا البطارية المشحونة، إذا ما فيه شحن أشبكها بالشاحن، بعدين أضغط معاً على زر التشغيل وزر الصوت لتجربة إعادة التشغيل، إذا ما نفع، أترك الهاتف يشحن فترة، ولو بعد كل هذا ما فتح، لازم أخذه لمركز الصيانة.